E nyamdumayo nino halidefrenum, arantrehebinyamduman, walau do donkodion, ko wuli kondermayo mailo, kotohebala wimon hefa, itekada salte dutipad iterum, dense parhaut afen deore.